mazunọn pono maka sob sabam ki kwatno yaaz itiɗa anan sop sam ki kwatno yaaz itida ne keɗe. pọ manọ an po lugmọ, pọ manọ a pidin koppo, mo ɗanyi mo pidi waa neji ka ka ɗar la'keị nkumun ɗil yo yaag swaag, swaag, swaag, swaag, swaag nyaag turji mọ ɗanyi mọ na ya tisi awaạr lambɗa, nkumun miye ki sọb saba mọ na pọtạ nga piimo pid yaag sumun yaa ɗam pim umjau a naṇ sam gi kwatno la'liino mọ na nẹga kan ya itiɗa barau yaaz surutu ta kiino num anan siijnọ nẹ mo na nẹga gan yaa itiɗa uji ta kiinọ waam ki kwatnọ itiɗa wai nẹ ɓẹl angi lamano la'manam kuɗe, la mano an pidim koobo, la'mano an kasuwa ko senum mo na yaan itiɗa koṇ nem kowanne koɗi ndiji ukmo mo ɗaṇyi nɗiye har awạr tiga awur lambɗa, awur kpọmọ, awạr kpọm sali ɗọk de n yaag itidam nki miye a yaaz iti pẹbum kop- kopo pọ kilọkọ, sanjaara pọ kilọkọ, la manọ la liino sanjaara num ana wurugno a nee, num anan sijno a nẹ waam ki kwatnọ yaaz itida wai nẹ ɓẹl,